हाँ, न्यूजिलेंड को इतिहास भी गणो रोचक छे। सबसे पहले एक अम औरू लोग बसया जि का तेरहवी शताब्दी मं पोलीने शीयस नावी खोजी <hesitation> करीक आया। बाद मं सोलासो बैयालिस मं एच खोजी बेल <hesitation> तसमन न्यूजिलेंड पहुंचया। पर यूरोपियन बनावट अठरवी शताब्दी मं ब्रिटेन लोगण का शुरु की गई। बाद अठरासो चालिस मं जब ब्रिटेन शासन स्थापित हुयो, तो आज इस देश मं। <hesitation>